أكيد-أكيد-أكيد طبعا أني أحب أنو أنام بكير واصحى الصبح باكر أنو <hesitation> هذا صحي أكثر هذا ي-يجيب لنا البركة في اليوم، لكن يوم أنام متأخرة اصحى وايد مرضانة وايد مصدعة وايد موب قادرة انزل دوامي، واليوم يخرب علي.